Defugo nyamdu do mari laabi duddum, himbe fere do naftira be ledde jorde be hubba hite be defira be mai, himbe fere do naftira be yulbe on, himbe fere do naftira be na'urawol jamanu je hite lantarki be mai be defata, himbe fere bo do naftira hendu ko bu'e nagge. pat mai Bo to goddo wawi defugo be mai nyamdu mai velan masin nyamobe nanan beldum mai ha nder yonki mako.